Pos comu con otrus assuntus assín filosóficus, creu que ain partis güenas i partis malas... La tenología nos premiti de mantenel el contatu colos nuestrus, en pensal dela destancia, del momentu o dela nuestra sitación... Poemus conocel genti nueva, compartil las nuestras esperencias i reforçal los atillus... I es positiva tamién pala genti que pola razón que sea, está repuntá o es rehondona. Peru tamién puei crial dependencia i que mos desaculemus emocionalmenti si muamus el contatu real pol virtual. Assinque creu que avemus de gastal la tenología con responsabilidá.